Kan khayyoroni fi alkallam maʼal haya wanaat hadi akher, walla bagdar balkallam maʼa luqataddunya da wenu akher da bakhtaar alkalam belluqat hineddunya chat akher finshan kan mashet wen kula bagdar balfaham maʼannas, amma addawaab kan alfaham maʼannas, amma addawaab kan alfaham maʼan kula ma bifidanni be shai shaba alfaʼidal bal ga kan mashet le ayyi dawla kula bagda balfaham maʼannas di tifut lai hilal faida.